"मेरु खुद कु खानपान इतनाे अच्छू त नी छ, पर मैं एक आइडियल लिस्ट बते सकदु कि एक हफ्ता मा कितना फल-फुल अर सब्ज़ी खायें चहदि छ। फल की मात्रा कुछ ये प्रकार छ सेब - तीन सी चार, केला - पांच सी छ संतरा - चार सी पांच पपीता - एक सी द्वि सब्ज़ियाँ की मात्रा य छ पालक - दो सो पचास ग्राम गाजर - तीन सी चार टमाटर - तीन सी चार मटर - एक सो पचास ग्राम आलू - चार सी पांच या मात्रा व्यक्ति विशेष अर स्वास्थ्य का अनुसार बदली भी सकदा।"